Eritsereto hoe ao anaty tontolo majiky iray iha ary mahay miteny ireo biby. Ino gny leso ianaranao avy amy ii reo, ary ahoa gny hanampianao azy?